Aleoko lavitra mitondra tômôbilinahy manôkagna toy zay andeha andeha am'bus satria an-tegna amin'ny ny tegna manôkagna igny zay raha tian-tegna ata aka ata, ohatra tiako alefa mafy be le hira anaty aka alefako, ohatra za te hijanogno hely afaka mijano, ohatra za te andeha mafy be afaka mandeha mafy be satria izy ninaha fa agnatin'ny bus regny an-tegna tsy afaka hagnano mana an-jany.